Quéeso xǿǿ lóo kö’, quéeso kiée’ kuⱥ iⱥⱥ’ kö’, quéeso exⱥ jé kuïï’ kö’, ejö quéeso e kóo’ jnⱥⱥ’ juyy kieerá’ lⱥ ejmⱥⱥrá’ lajy pee’ lajy ý <noise> re jú’n lajy, lajy ejuⱥⱥ’ra jý jóoó lóoó lajy ejö juí kié’ quéeso jö ekóo’ jnⱥ’ jmⱥⱥrá’ exin ý re kiǿǿ kö’ bii ñǿǿ jé ‘ná’ exin quéeso jö, quéeso jö xa juyy jélⱥ.